نسمع <hesitation> أغاني عصرية ما نحبش الكلاسيكي، ما نحبش نسمع <hesitation> أغاني طويله وممله، نحب الحاجات اللي فيها الشطيح وفيها <hesitation> نغمه سريعه ونعملو جو وحماس وهكاكا، ما نحبش الحاجات الكلاسيك، لا على الإطلاق ما نحبش، نحب نسمع حاجات خفيفه متاع جو متاع <hesitation> شطيح متاع كلمات خفيفه، نجم نعملو عليها جو، ما نحبش الحاجات القديمة نحسها كبي.